أنصحه يحاول يدمج اللغة الجديدة في حياته اليومية. مثلاً، يقدر يشوف أفلام أو مسلسلات باللغة اللي يتعلمها، أو يسمع موسيقى ويغني معاها. بعد، يقدر يستخدم تطبيقات تعلم اللغة اللي توفر فرص ممارسة مع ناس يتكلمون اللغة بطلاقة. وأهم شي، ما يخاف من الأخطاء، لأن الأخطاء جزء طبيعي من عملية التعلم.